Барои пухтани хӯроки яхкардашуда дар микроволновка, онро дар зарфи махсус мегузорӣ ва бо ҳарорати мувофиқ барои муддати муайян месозӣ. Микроволновка гармиро бар асоси мавҷи радиоие медиҳад, ки ғизоро зуд гарм мекунад.